Aywiu tiey-ya-ni-ka-laayor, aleyi-azoro, ayah, de-ka-li merizi ka-lo, odi-de, kie, aki, ayie-maroor-mme, ena aka, zoro, anu, otie-tie, ostornejie, oyior kie, otietie obuor, kie-yaa, akor, ju-awa, ne-ana, aj́ua-oh, agem. kpeta. neka-koar. akpo, ka-ka yiuu, ko-huu, ichui on abi-itie-ade, yio-orizi, alor de-kalor, kple-haa, de kali-maro, aya, ka-lor-oro, ochwa, epa, ochwa, etta, yaa, nor, ostornejie maro wey, kie tah, mee, atta-mme, orizi amemme, oh nor, alor atior, ostornejie, ala-zee, akwa, ijajay mme, ostornejie alí-zíey-gbruu, kpem, akia-bi-riza-kuzi. akor okpehe, abi aba,-ya-paa, agee, edey-ezee, ana-mme orizi, alor, ba aj̄ua,-jay, oh, kaa, jua-anyia, oh-ke-ka-tah, ni-zi, na-maa, ah-an-orizi, ana, nu-tie, anyia-oh katam na, mme nuun mme, oh na mme eshie, adoo, mme, anyia oh-katah na-ayor, na-mee ahaa, ni-ni, kuu-bi, cyri-oyún-mme, anyia, ka-tah, na-yor na mme, ahaa-kuun-nbi cyri-oyún, na-doo-ostornejie aya, kie-ya-mme, orizi, ki yiey-maro kuu, de kali-maro, ya, orisi-ki-kuu, de kalí, maro kpemme, gu-yaa, orizi, aley kalon, abi, kuu kpemme agu-yaa, zoro-de-kalor-orizi kie-kor yie-uun, zoro, de-kalor, orizi, kie, kor yie-uun, zoro, kor-kalor-ki yaa, de kali, maroo wey-kíe, kor, haa, ni kor bi, cyri-onior, jua ukro, kalon-ku, yaa ki-maro, ki-ju, ye-gre-epa iyi, kie kor, haa mi-eeh. Kor, mbu, ba-baah, chariey, edewar-maah, simm, kah chariey, edewor, mmem, tie, kam, kalor, bi-maro-ba-hiey, mi-yie-okpehe, ni-moigah, okpehe, no-de, motié okpehe, axor, ba geyi, meme-yah, aka, du-utie-tié aka-bu-abi-cyri-omor, yah, nor ostornejie, imaro kie-yah, mme, azi-ni, edewor-maah, amem, abi, zeney-aria-yarey, yah, azini-edewo-maah amem, aba arig-arey, kpo-kpo, agu. yah zoro, nka-la-awor, de-ka-lo omoor, ameh, am maro tey, tie, aka, bu abi cyri-onior, aka-zi, aka-nor ostornejie, oh, alor-ostornejie, ichuu-no yah nme, ni, ehay, tiah-aniah, yah okpehe, mah gayi oh kim ka, geyi inyi, osor-sor, alor, ostornejie-mme de kalon-. abi chru ni-maro, no-bi say, na-aba-kah atia-ri-maro, kpe, tie-tah, aka, haa, ni, eeh, na- awor de kalon, ala-kali-maro tah, yieyi namme, ageyi ni-yri-booh, ah eeh, yeeh, yor-waa no-ofli-e-hie, of lay egu, nam, alah de kalor tah mme, atah mme yah, oro, isom, alor, kaloo, orizi, azi de kali, maro, oyah-ea, ocha, etta, alor kalor alah, ka-li maroh, tah-yaa, okah orizi azoro, ayah kalor, or-chua etta, or-chua,-eyie mme kie, kor, kalor aya, abi, maro, aba-yieh, kie, akia alah, kali-maro agu, eeh, alayi maa, quen-iyi-mme, ayah, ni- eeh-mma no- ofli-e-hie, nam-ma, alah kalor, tah mme, ahh yieh, yor waa jim mba, noior ayah, mba, ayor, ne-nah ayah, ata, mme, yah, zorro-ni-kator la-lor ka-lo, orize amme, ayah-wey ahi ju-mme Aleyi annu, ostornejie, ima-ro, onu-otar-tar, ima-lo mme, aleyi, ayi, maro, akor, kalun, ikuu, no-okpo, akor, kalor, ikuu, nie-fia, akwa-ijajau-isajay, ata-oro ame, onu, neyi ayeyi mem, ator-oro mme, nom-ma, ageyi, ki-ni. ya-nor, mme, ator-oro amem, onu neyi, kuu, awy-wey na, kia, yi-orizi mem, zoro, nka-alor, ka-lor, oyi-oor, abi-kuu mme no-lposi-kposi, akia, oyi-maro, nor- otar-tar. akor ka-lor, nor-ostornejie, imaro, kpe-taah, utiey-bi kuu, kri-didi, akie ko-oh, akuu, utiey, ina-rididi aki, ator, oro amem, nammi-ageyi gbraah mme, nor, ostor-nejie ame